Ɔnam dɛ edziban a esikyere wɔ mu no ɔyɛ dɔkɔdɔkɔ ne ntsi ɔma aber biara eper dɛ ebedzi. Na mbom m'adwenkyerɛ a medze ma wo dɛ <hesitation> ama etum atsena ahoɔdzen mu no, ɔwɔ dɛ igyae dɛm edziban ahorow yi dzi. Na ɛhyɛ ase dɛ edzi edziban ahorow a no mu ahoɔdzen no ɔkɔ enyim. Bi tse dɛ kontomire abom, borɛdze bun, fufu na abɛnkwan, apɔfee na mɔmɔe ka ho. Ɔno na ɔbɛma w'ahoɔdzen na w'apɔwmudzen nsɛm ɔakɔ yie.